لو كان بامكاني اختيار قوة خارقة لمساعدة الاخرين. كنت باختار القدرة على شفاء الناس لانه لو كنت قادر اشفي الناس من الامراض والاوجاع. سواء كانت جسدية او نفسية. كنت راح اساهم في تحسين حياة الكثيرين. اسراء مبارك للاجساد. لكن القلوب والعقول. اعتقد ان اكثر نعمة ممكن تقدمها للناس هي قدرتك على اعادة الصحة والعافية لهم